Kultura e Egjiptit është një nga ma t'lashtat edhe ma t'pasunat n'botë, pra ni kulturë mijëvjeçare. Piramidat, sfinksi edhe tempujt tjerë tregojnë për trashëgimi të tyre madhshtore. Egjipti e ka edhe muzikën edhe vallzimet tradicionale, si belli densin dhe ato janë pjesë e randsishme e festimeve.